Lallai bu wusa chika pra wu ma ningya ngyina wo yoko yi to yanayi sima bu yoko bina wo yi buwangyi tu nuwa nyingi tum tu tum ammana wo yi nyindi su no ningyi nuwa ba reganga chika gefe chargu wei, yoko yito ka wuni yi pinu nuwo bu kanga ko po ma nyingu wei pma nuwa kasa sabulu nuwa parman ko wono ba bwiya wei, ba char wei yau ba char wei kanda ku dayau jor ka mere nuwa nyingi jeendi nuwa ba ngya jeegu kowa ba char weiyau kanda ku dayau wei ba twiyo yana yargu kanda ku nuwa na kwe dir ammana kaga kwi to dangyandi ya ka nuwo wunoni tibak kanda ner wuni to yi pinwu ka bayi ka jeendi nyingi tibak deruwei yau ba dino ko weiya wi yo kundi ne derruwe ba dina shiyasa jorin twi a ywa nuwa nyingu nuwa bu burpna ya teng wa a ningya tum amma yoko yito a ninga sauki dalili yirin tu yoko nuwa dekangyai ding nuwa chara man wari yoko banda sabulu wundu wundu nuwa suno moroni don charguwei.